און די משפחה וואס האט עס געטראפן האט זיך זייער שטארק געפריידט, וועגן זיי האבן געוואוסט אז ס'איז דא איין טיר אין זייער הויז וואס זיי קענען נישט עפענען וועגן זיי האבן נישט די שליסל פאר עס, און זיי האבן זיך זייער שטארק געמוטשעט ביז, זיי האבן געטראפן די שליסל. זיי האבן אויפגעעפענט די טיר און זיי האבן געזעהן אז ס'פירט צו א הייל, זיי האבן געוואקט די גאנצע הייל און זיי האבן געטראפן א באנטש א באנטש א באנטש האניג!